punna wari yi mina mɛ sunuwo yi mina mɛ mɛ mɛ pɔrtofeye to mu waati so mu un'ora we'a a li mɛ wa a to ɛnnɛ we sɛ un ha'iri matete zezenɛ mɛ moto a tuwi na in esansi a vo wari wo ɲan mana un ɲu <hesitation> mu we wa duwe-duwe matete un mi jisa bunna wo yɛ ni wozomɛ so ɓɛ co ho hosin nibɛ we diyara wo ma te ma ma tiyan